Turli davlatlarga safar qilish turli madaniyatlar bilan tanishishga imkon yaratadi. Men uchta davlatga safar qilganman: Turkiya, Rossiya va Qozog‘iston. U yerlarda turli tajribalarni ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ldim.